أكثر شيء طريف حدث لى، مرة كنت أنا والعائلة في المطعم، بعدين طلبت أكل، وكمان العائلة طلبوا، بعدين جه النادل وصب العصير على الطاولة بدل ما يصبها على الكاس، بالغلط صبها، طبعا النادل خاف وأنا صرت أضحك حتى العائلة صارت تضحك، كان الموجف يضحك وايد <hesitation> أنه سكب ال-صب العصير على الطاولة بدل ما يصبها على الكأس.